Mi jooɗake nder golleji mawɗi mawɗi har kanji ɗiɗi(two), woyre mi waɗi duuɓi sappo(tenyrs), woyre mbo mi waɗi duuɓi jowe tati(eighteen yrs).